لتنظيف فرن من الأحسن أخذ ليفة، هاذيك المسحوق البيضه، <hesitation> يجب رش المسحوق شويه داخل ال داخل الفرن ولا على سطح الفرن وين تحبي تنظف، و <hesitation> تتركونها قليلا خليها بضع دقائق ومن بعد عاود مسحها ستنظف.